Turk madaniyati Sharq va G'arb ta'sirlarining uyg'unligi hisoblanadi. Ananaviy turk oshxonasi masalan, kebab va baklava hamda turk qahvasi bilan dunyoga juda mashxur davlat hisoblanadi. Shuningdek, turk san'ati, masjidlarining arxitekturasi va xalqining musiqa ananalari ham muhim hisoblanadi. U madaniyatga tashrif buyurgan odam albatda hammasini tajribada o'tkazishni xoxlaydi. Taomlari, musiqasi va tarixiy joylarini borib ko'rishni xoxlaydi.